මම වඩාත් කැමති <hesitation> සෑම මසකම දින කීපයක් සංචාරය කිරීමටද <hesitation> නැත්නම් <hesitation> සෑම වසරකම එක් දිග නිවාඩුවක් <hesitation> ගත කිරීමටද <hesitation> කියන ප්‍රශ්නයට <hesitation> මට කියන්න පුළුවන් <hesitation> සෑම මසකම දින කිහිපයක් සංචාරය කරන්න නම් මම හරි කැමතියි කියල. මොකද <hesitation> මම හිතනව <hesitation> අපිට සැරෙන් සැරේට <hesitation> අපේ මනස <hesitation> නිරවුල්ව <hesitation> සතුටින් <hesitation> තියාගන්න <hesitation> විවිධ <hesitation> ක්‍රම අවශ්‍යයි කියලා. ඒකට හොඳම ක්‍රමයක් විදියට තමයි <hesitation> මම සංචාරය කිරීම දකින්නේ. ඉතින් ඒ නිසා <hesitation> මම හිතනවා <hesitation> මම නම් ගොඩක්ම කැමති <hesitation> මාසෙට කීප වතාවක් <hesitation> සංචාරය කරන්න කියල. අඩුම තරමින් <hesitation> රෑ කෑමකට <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> දවල් කෑමකට එළියට යාම පවා <hesitation> ප්‍රමාණවත් කියලා මම හිතනවා. එහෙම නැත්තම් <hesitation> රට ඇතුළේ <hesitation> අපිට ඉක්මනින් ළඟා වෙන්න පුළුවන් තැන් වලට යන්න <hesitation> ගිහිල්ලා දිය ඇල්ලක් නරඹන්න <hesitation> නැත්නම් <hesitation> වනාන්තරයක <hesitation> සංචාරය කරන්න. ඒ වගේ <hesitation> මාසෙකට දින කීපයක් <hesitation> සංචාරයකට යොදා ගන්න එකෙන් <hesitation> මම හිතනවා <hesitation> මගෙ මානසික සෞඛ්‍යයත් <hesitation> ශාරීරික සෞඛ්‍යයත් හොඳින් තියා ගන්න පුළුවන් කියලා.